कदमोनन की आवाज बहुत ही धीरे आवत है। जै मा होइत हा तप तप, पट पट। कदमोनन की आवाज से तत्पर्य है कि पैरों के चलाने के थप कदमोनन की आवाज बहुत धीरे होइत है। और बहुत तप-तप आवत है। जाइएगा सुनके इंसान सतर्क होइ जात है। और यह सोच लेइत है कि कोए आवत है।